<hesitation> විශේෂ අවස්ථාවකට කොණ්ඩෙ හදාගන්නෙ කොහොමද කියලා කිව්වොත් එහෙම මම නම් ඇත්තටම බොහොම සරල <hesitation> කොණ්ඩ මෝස්තර වලට තමයි කැමති. <hesitation> මම සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩෙ ලිහිල් කරලා කඩා වැටෙන්න දාල එහෙම යන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් <hesitation> එතකොට පුළුවන් අර කොණ්ඩෙට කොණ්ඩෙ කඩා දාලා කොණ්ඩෙ ආරක්ෂා වෙන විදිහට <hesitation> කොණ්ඩෙ පිච්චෙන්නේ නැති විදිහට <hesitation> අර අපි කියන්නේ ස්ප්‍රේ එකක් <hesitation> ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ කොණ්ඩෙ අයන් කරගන්න පුළුවන්. <hesitation> එහෙම අයන් කරන ඒවත් ඉතින් <hesitation> ඒවා වැඩිය ඇත්තට කොණ්ඩෙට හොඳ නෑ නේ. ඉතින් මම නම් සාමාන්‍ය විදිහට කොණ්ඩෙ හොඳින් පීරලා <hesitation> අර ලේයර්ස් කපලා තියෙන නිසා ඒවා පේන විදිහට ලස්සනට කොණ්ඩෙ පීරගෙන යන්න තමයි කැමති. ඉතින් මං හිතනවා ඒක ගොඩක් පහසුයි වගේම <hesitation> ලස්සනටත් තියනවා එහෙම කියලා. ඒත් <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් නම් කාන්තාවෝ ලංකාවේ <hesitation> විශේෂ අවස්ථා වලට ගොඩක් කොණ්ඩ මෝස්‌තර දානවා නෙ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම එකිනෙකාගේ කැමැත්ත අනුව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් මම කැමති බොහොම සරල <hesitation> කොණ්ඩ සකස් කිරීමකට තමයි.